انا نفضل نخدم في وظيفة نشتيها ورا <hesitation> وراتب منخفض، لأنو كما يقول لك المثل المشهور، اللي يخدم <hesitation> اللي يخدم في خدمة يشتيها ما يخدمش ولو كان نهار. وبالمعنى بالتقريب، لأنو الوظيفة اللي تعود فيها راتب عالي وما <hesitation> وما تشتيهاش، مع ال-على الدوام على الد-دوام تلقا روحك دايمن مكتئب دايمن كاره حياتك د-دايمن، وتقول <hesitation> وتقول انفضل <hesitation> نفضل الأجر الصقير على والوظيفة اللي تشتيها أحسن.